تاخذ الروز وتغسلو مليح، تشللو مليح تحت الماء الجاري، وبعديكا تحطو <hesitation> في كاسرونه وتصب عليه الما سخون، وتخليه هكاكا مدة <hesitation> دريج درجين، وبعديكا تصفيه وتحطو فالكسكاس وتخليه يفور، وتنجم تملحو وقت اللي هو فالكسكاس ولا تنجم تملحو <hesitation> وقت اللي يبدا <hesitation> منقوع في الماء عادي، وقت ما تحب.